Duuɓi ujineeje ɗiɗi e sappo e jeenayi kam nduŋngu ngu mi timmini university, ngu mi timmini jannde, mi dilli ngam mi wanna leydi hidima, ngunɗon ndunngu mi yejjitataa-ngu. Ndunngu mi torrii, mi heɓii ilmu, mi huwi mi timmini nder Nasaraaku.